No moytirta carpet maɗa to tuni, no bowirɗa wowugo on, to tundi ɗuɗi buwa. Tayi sollare keɓa tokkere maɗa ngatta e ndiyam, sai mbogga nokku fu joy ɗa sollare boggama o fu ha o laba, nden keɓa wunture liccunde, kadin bogga dow ɗun ha ndiyam lippuɗam hekkenon a tawan o laɓi.